Na’ni rluloo na’ tcha’yru ractché comid, nii na’ aceite normal dis, val zah ma-mantequilla ¿zhini za lany?, nu’ th sabor chist’e zy zhten ra comid zluá, queity nyzh dy pa rdawny va, einty val zah aceite animal rzanteny sabor, sabor ra many gui tyzh ra comid, val za th zëtbudy, val za th sop, tchi ryán sabor, zyga sa many gui tëzhny, tchi queity pa’ nixdy pa’, einty ni maru nix guiquëxu xiny nii na’, ¿zhini za lany?, este, zëty dis normal, val za th zëtbudy nixru gáynii cun, cum zëty dis que no’ cun mantequill.